"درسي کتابونه د زده کړو يو اساسي وسيله بلل کېږي. دا کتابونه د زده کوونکو د پوهې د زياتولو لپاره کارېږي. درسي کتابونه ځانګړی ترتيب لري چې له اسانه نه تر پېچلي مفاهيمو پورې زده کړه اسانه کوي. د هر مضمون لپاره جدا کتاب وي چې پکې مهمې موضوعګانې شاملې وي. د شوونکو لپاره هم دا کتابونه د تدريسي پلان جوړولو کې مرسته کوي. درسي کتابونه زده کوونکو ته منظم معلومات، تمرينونه او مثالونه وړاندې کوي. د امتحانونو لپاره تياري هم تر ډېره د درسي کتابونو له مخې کېژي. دا کتابونه د تعليمي نصاب يوه مهمه برخه ده. په ټوليز ډول، درسي کتابونه زده کړه اسانه کوي او علمي بنسټ پياوړی کوي."